La cunserva dë tumatiche ëntà pa spetè trop, cuand l'as 'na ën vas che lu düverte ëntà cerché dë duvrelu tüt pusibilment ën la giurnà, al limite lu büte ënt ël frigorifero, ma entro ël di dopu ëntà cunsümelu, se no rischie anche dë pìé cuai infesiun